Karja ne sorai ena jang, asal ngone fo gahi karja ge karja ma laha laha aku ua karja guniyhi karja ngone fo maku soka nyinga karana ngone karja maku gosa laha-laha ge, ngone na karja ena haso bato ngone fo rasa haso ua.